ගෘහ භාණ්ඩවල දූවිලි හොඳින් පිරිසිදු කරගන්න නම් <hesitation> ඉස්සෙල්ලාම <hesitation> දූවිලි ඉවත් කරන බුරුසුවක් අරගෙන හැම ගෘහ භාණ්ඩයකම දූවිලි ටික <hesitation> ඉවත් කරගන්න ඕනේ. ගසලා දාන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තෙත රෙදි කෑල්ලකින් <hesitation> ඒ ගෘහ භාණ්ඩ හොඳින් පිහලා දාන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ ටික හොඳින් පිරිසිදු වෙනවනේ දූවිලි ගිහිල්ලා. ඊට පස්සේ <hesitation> ඉතා හොඳින් ගෘහ භාණ්ඩවල දූවිලි ඉවත් වෙලා තියෙනවා. තව දුරටත් තෙත වගේ තියෙනවා නම් ඒවා අපිට <hesitation> පිරිසිදු <hesitation> වේලිච්ච රෙදි කෑල්ලකින් පිහා ගන්න පුළුවන්.